<noise> ndenya khulia ingokho, ranjiriranga njagulemo ingokho yindenyere efunishire. <noise> ndakhafunikhira ingokho embwana muliro, era mathi khumaika, karavachira. Kwakharavachira nembukula ingokho yanje. Ne <hesitation> kama ino vandu vanji vachama khwisilamu asinzekho alie. Avandi bora khusinzire ingokho. Kho ninde na avacheni avanji nenanga mwisilamu yethe asinzire. <noise> yakhasinza ingokho nere mathi kano ndakhayula ndarasa, nembukula ingokho neramo, itoratora makho mava. Niyakhatoratora, nerusiamo nemanya, rusiakho mava, rusiakho mava. Ndakhamala khumanya, nera luwaya khuma <hesitation> khumaika. <noise> nemamula <hesitation> ovukhuya vundu vulio vuvethanga khungokho nende ruva ruvethanga rutongere. ruakharurakho <hesitation> manyula vilai, ndakikishie ndakhamama khumukiro phindu efio phiosi phiakhawakho. Nembukula muvano, ndavulano evipande evipande. <noise> ndakhamala, ndakhamala khutonya vipande, nera umathi ndosia. Nendera shitunguo shiange vulai. Embukula ingokho nera khumayika <noise> ndakhara khumayika shifuria esho shive shisafi olatolakho sa sifuria taa, shifuria shive shisafi ovukula ingokho yaukhosia norakho, novukula vitunguo nendeterakho kwikulu, nefunikha ndakhafunikha ilaya <noise> mathi ako kawemo, mathi ako kakhawamo nembukula amafura, nenzukhamo, ninjaka khuchishera, sirire sirire nemala mbukula thinyanya nerakho khwikulu nefunikha, <noise> thinyanya etho thilayia ovethanga noronyiekhomo ruthi kidogoo, thinyanya etho thilayia nithiakhatuvukha, mbindule mbindule <noise> opindulanga nemwikho, onyala khuteshera munyungu nomba otekhere mushifuria, niwakhapindula niwenya isupu noramo, nolenya isupu tawe <hesitation> nochaka khuria. Naye ingokho khuchakanga khuria nde vusuma, onyala khuva noteshere chapati <noise> onyala khuva noteshere chapati.